Iã loúã, tóhå loè tsùà tóhå loè nínâ, tórå çiáã tsùâ tóå loè jñánâ, tórå çiáã tsùâ tóå loè çióâ, tórå çiáã tsùâ tóå loè jñínã, tórå çiáã tsùâ tóå loè ñánã, tórå çiáã tsùâ tóå loè çínã, tórå çiáã tsùâ tóå loè nenå, tórå çiáã tsùâ tóå loè toúnâ, tórå çiáã tsùâ tóå loè kounã, tórå çiáã tsùà tsùà tóhå loè, tórå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ ñínâ, tórå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâjñánâ, tórå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ çióâ, tórå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ jñínã, tórå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ ñánã, tórå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ ñínã, tórå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ çínã, tórå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ nenå, tórå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ toúnâ, tórå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ kounã, tórå çiáã tsùâ çíã çiáã, tórå çiáã tsùâ çiúã ñínâ. Tórå çiáã tsùâ çiúãjñánâ, tórå çiáã tsùâ çiúã çióâ, tórå çiáã tsùâ çiáhå tórå çiáã tsùâ çiáhå jñínã, tórå çiáã tsùâ çiúã jnínã, tórå çiáã tsùâ çiúã ñánã, tórå çiáã tsùâ çiúã çínã, tórå çiáã tsùâ çiúã nenå, tórå çiáã tsùâ çiúã toúnâ, tórå çiáã tsùâ çiúã kounã, tórå çiáã tsùâ çiúã, tórå çiáã tsùâ çiáã jñinã, tórå çiáã tsùâ çiáâ jñánâ, tórå çiáã tsùâ çiáâ çióâ, tórå çiáã tsùâ çiáâ jñínã, tórå çiáã tsùâ çiáâ ñánã, tórå çiáã tsùâ çiáâ çínã, tórå çiáã tsùâ çiáâ nenå, tórå çiáã tsùâ çiáâ toúnâ, tórå çiáã tsùâ çiáâ kounã, tórå çiáã tsùâ çiáã, tórå çiáã tsùâ ñínâ, <noise> tórå çiáã tsùâ jñánâ, tórå çiáã tsùâ çióâ. Tórå çiáã tsùâjñínã, tórå çiáã tsùâ ñánã, tórå çiáã tsùâ çínã, tórå çiáã tsùâ nenå, tórå çiáã tsùâ toúnâ, <noise> tórå çiáã tsùâ kounã, tórå çiáã, tóå loè ñínâ, tóå loè jñánâ. tóå loè çióâ, tóå loè jñínã, tóå loè ñánã, tóå loè çínã, tóå loè nenå, tóå loè toúnâ, tóå loè kounã, tóå loè, çíã çiáã raâ tsùâ ñínâ, çiáã raâ tsùâjñánâ, çíã çiáã raâ tsùâ çióâ, çíã çiáã raâ tsùâ jñínã, çíã çiáã raâ tsùâ ñánã, çíã çiáã raâ tsùâ çínã, çíã çiáã raâ tsùâ nenå, çíã çiáã raâ tsùâ toúnâ, çíã çiáã raâ tsùâ kounã, çíã çiáã, çiúã ñínâ, çiúã jñánâ, çiúã çióâ, çiúã jñínã, Çiúã ñánã, çiúã çínã, çiúã nenå, çiúã toúnâ, çiúã kounã, çiúã, çiáå nínã, çiáå jñánã, çiáå çioè, çiáå jñínã, çiáå ñánã, çiáå çínã, çiáå nen, çiáå toúnâ, çiáå kounã, çiáâ, ñínâ, jñánâ, çióâ, jñínã ñánã, çínã, nenå, toúnâ, kounã.